اغسل الرز كويس بحيث يطلع النشا اللي فيه كلها و بعد كدا حله علي النار فيها مايه و ملح وحبه زيت اول ما تغلي احط الرز و يكون منسوب المايه اكتر من الرز حوالي عقله صباع و بعد كدا اسيبه يغلي واول ما يغلي أبدا اوطي عليه لحد ما يتشرب و يستوي.